Misal makanan nang larang tapi ulun katuju ketulah nang jadinya ya ulun jarang- jarang jua memakan ketu lah sesekali wara ketu ulun paling ketuju tu nang larang ngalih jua mencarinya tu daring minjangan na tu ngalih tu itu dima dimasaki apa- apa haja ulun ketuju pang tapi nang paling ulun ketuju tu di sate lawan di ulah kaya kari- kari kare- kare ketu nah na tu nyaman bangat tu nyaman banar tu daging manjangan tu tapi mencari nya ngalih mun misal di banjar biasanya ulun dapat tahu nya tu dari daerah <hesitation> ranio sana dari riem kanan itu ada tu biasanya nang <hesitation> apalah menjual ketu nah ada nang <hesitation> becarian berburu menimbak biasanya bistu atau yang beperangkap supaya kawa disembelih lo biar- biar halal biasanya jadi beperangkap biasanya jua itu- itu nyaman tuh dagingnya ulun ketuju soalnya rasanya tu nang kaya sapi tapi lebih apa yo lah nya jarang- jarang ada lemak- lemak nya tu nah jadi nya <hesitation> lebih gurih jua daging nya lawan kada terlalu bebau nang bau- bau lemak- lemak keitu ulun kada terlalu ketuju soalnya misalnya yang terlalu bebau lemak keitu mbah tu nya <hesitation> itu ulun sorang tu ada kisahnya tu bahari tu <hesitation> abah ulun ketuju menukar akan pas ulun halus pas ulun masih di banjarmasin nya ada orang <hesitation> warung sate menjangan tu inya lumayan terkenal di daerah. Pusat kota di parak taman kamboja mun di banjarmasin tu misal ada nang tahu <hesitation> disitu tu <hesitation> salah satu nang bejualan itu tu nya <hesitation> tiap hari sedia tiap hari beju menjuali nya misalnya diwadah lain- lain kan biasanya jarang- jarang tu soalnya kan dasar ngalih mencari nya mun jar orang wahini tuh apa suplier nya lah tu ngalih mencari nya lah <hesitation> nang bisi daging yang itu na itu biasanya <hesitation> balum menukar akan <hesitation> kaya misalnya ada <hesitation> hal- hal apalah kaya yang spesial lah ketu- ketu jar orang tu nang khusus lah biasanya menukar akan sidin kalo nang bemasak yang lain tu biasanya itu ada nang membawakan oleh- oleh pang ketan sana ketu itu misalnya daging menjangan nang ulun ketu jua nang lumayan larang lah bagi ulun tu ini <hesitation> iwak karing talang na tu lumayan larang tu itu kaya nya berataan orang banjar beberataan tu ulun jamin ketuju pang kareda nang kada ketuju pina nya mun nang itu lah. Soalnya rasa gurih masin- masin nya tu lain lah lain lawan iwak- iwak lain walaupun di sini jua ada yang versi mirip- mirip nya tapi tetap lain rasa ulun biasa- biasanya di masak pakai kicap pakai asam habis tu <hesitation> diudak- udak <hesitation> lawan bawang lawan lombok biasanya jua na tu <hesitation> jar orang tu meulah kacak liur timbul handak benambah nasi ya ketunah. Supaya mengaut nya tu <hesitation> banyak na itu pang itu nang dua nang ulun ketuju dan rasa ulun tu harga nya sudah lumayan larang lah nang paling ulun jarang jua <hesitation> mendapatinya tu apalagi sebagai urang nang merantau ketu wahini lah itu pang misal dua.